אַנָא כַּנְהַדֵּר בְּתְלָאת דִּיַאל אֶלְלּוּגוֹת לִי הִי אֶלְעַרַבִיָה וְלִאַנְגְּלִי וְלַפְרַנְסִי, אֶלְעַרַבִיָה הִי אֶלְלּוּגָה אֶלְאֻם דִּיַאלִי וְלָקִין פִּי אֶלְהְדְרָה כַּנְרְתַח בְּלְבְּזַאף, תִּתְוַאסַל בְּאַלְאַנְגְּלִיזִי וּפִי אֶלְפְרַנְסִי. כַּדְלִיק כַּנְשּׁוּף בִּלִי מַעְרִפַּה אְכְתַר מִן לּוּגַה קַתְפַתַּחְלֶק בְּזַאף דִּיַאל אֶלְפֻרְס, סְוָא אֶלְסַفַר וּתִתְוַאסַל מַעַ נָאס מִן מֻגְתַמַעַات וַחְדְרָה וּמִן חֻלְפִיּוֹת מֻכְתֶלֶפֶה.